Hu u un. ti kuoai kamati, chín ti burro nra kamati, ta. <hesitation> chin ta ti leo nra kamati, ti kachi ta ho nriva kua titu ni va kiti jan ti- ti cochí ti'cochi.